लो के समय में बनी बिरयानी जिसमें घी, सुखे मेवे और माँस का अद्भुत मिश्रण होवे। यह विशेष रूप से शाही परिवारों के बीच प्रसिद्ध है। अपनी पूरी के प्राचीन रूप का इतिहास प्राचीन भारत में जाता है। पहले यह हल्कों और मसालेदार थो, हमें ताज़े मसाले और विशेष पानी को इस्तेमाल करो जावे। यो व्यंजन प्राचीन भारत में एक साधारण और पोष्टिक भोजन है। जो राजाओं के समय में भी प्रचलित था। जा में दाल चावल को संयोजन हो। और यह सही भोजनों-भोजों में भी शामिल था। जे एक पारंपरिक भारतीय चाय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसा जावे। <noise> प्राचीन समय ते जे बहुत आम था, और इसका स्वाद भी अब अलग ही अनुभव देता है। वेदों के समय में रोटी और ताज़ी सब्ज़ियों का सेवन किया जावे। समय के व्यंजन कम मसालेदार होते थे।